Oyi dia Nɔrvɛze, Nɔrvɛze maa fɛlande, ma Risi, ma Suwɛde sura tomu zan'oro bama risi meto sura matete, to mu za'oro tanu minbin matete, benɛ a nɛzi,a lii hɛɛfa a lii hɛɛfa. To'oyi va nɔrvɛzi tun, to'o ma remarke bunbe sosi.